O zənə ja də no gəzə nyi. Ngam ma gə ki ɗəlbiya tla a ɗə sugu gə shili a tla gə shil gəzə nyi, gə mbiya nyi go ɓəla nyi, gə taɗə nyi sərsum mbudla gə nə nyi ji səma. Go gəɗə nyi ɓiti, jo sa. Əpuchi tsəu, go nda mm nə nyi sərsum ju səma, go gəɗə nyi ɓiti ju saɗi, ya əngə agəu tsəu, go nda nə nyi sərsum na ɓiti ju sa. Əngə go rika məra, əngə tsa atsa a ma go mər anəu- tla. Əngə ngə jo nda zənə ngha, ju zənə nagə nga a shili naja nagə ngə kuma o gəzə nyi. Ngam a a tsəliyaɗə nyi dzə naja saganga, bada tləm go mbar fəndzə nyi. Ma gə ma tərbiya, ma go shili, ma tla nga ngaɗə kuraga ga biya ko ɗə piya ja, ju hya aɗi, ju ndzam lagu nda ji ngaɗə kuraga ga ɗə nda, har ji ɓəla tiu səgəu, ngam ji ngaɗə na kuraga ga o shili. Ənga i ɗaga gədlə i ɗaga gədlə tla ma nyi ma tla tla nyi a- o shi o tagəu, ma ma i ki pal nyi Ma jə ma ji zənə na a da nagə ngə tlagər ki na ja gwa wa, ju sha ju pa ngha. Am amm ma ji kur la a ndə na naja ngə tlagər tla tla nyi ko ki zhang nyi na tlagə nyi, a ju pa wa. Gu yi səya nyi gu təra na ja shilo ki, gu shili mbiya nyi. ya əngə ɗanyi nyo zənədzə na tla ngha ko tama ndə la a ngha ndo nəu hi ngha ndo tiwi. Amma o zənə nda na nagə ngə tlagə nyi. Ya əngə ku tsəu, ku ma a gu gəzə kua, mada gə wuniya ku ji təra ju ki səmo lyau ju nda sha shili, ma ji shili, ji shi gwa a ɓiti, ma gə gəɗə ɓiti, ma gə fiya ju saɗi, ju təra səgəu. Ma ji nda ɓəla shili, gu nə yi ənga. Ma gə pəu nyi wunə gwa ma a ju sa ju ngaɗə məsəɗagəu. maji biya, tsəu jo ngya biya wa. ma ji shili ma a ma go gwa a ga sə nyi ga pəu nyo dləma, go go nga tləm nyi nagə fəndzə nyi, ma go nga nyi ju shili. Ma a kur ɗa kuma da nagə wa vanyi ndə a biya a nga nyi, ma a ji zənə kuraga tlagə nyi wa, maja mana u zənə ja tlagə nyi, a ju shili wa. Kəlnda nagə nda a a- a ɗəlbiya nyi, nagə ngo ɓəla nyi nda ju zənəbiya kuraga gə mənagəu. Ma gə nga nyi ju shili. Yi ɗaga gəzə kua, ma ku ku nya biya ndo ki səm. Ana hwi ndo nda shili ndo shili piya adza vi adza vi piya vi piya ngha vi na go piya go hanya gwa. Ndo shi piya dzəri. Ma ndə shi piya dzəri go ndo zənə ago nə nda sə ma gə nə nda sərsuma, ndə səmnya ndə ɓəla biya səgəu, ko amagə ɗa na nda da ndo hanya biya wa, ma agəa ɗa pəcho səya dəzəu ndo ɓəla ɓəl shilo ki səgəu. Ndo shi piya ndo go dləma na kərnənda a kər gə ki pal nda wa. Ya əngə həya tsəu, həya, o zənə ja tlagə nyi oal oaləu. Həya ma gu ngya na həya gu fəndzə nyi tləm. Ma nyi ngya na ja, dəhə lagu na gu nəu həya ndo nəu ngha. Bada vanyi ndəa ki nga nyi tsəu, ko ana tləm nghə nda tləm nda go nga nyi nda ngə vanyi ndəa ki ga nyi. mana a do ju zənə tlagə nyi wa, a da tlagə nyi a da kuraga tlagə nyi da wi nənghə wa. Nagə nda a hil naja wa. A ju nəu tlagə nyi wa, kər nagə gə ju nəuwa. Bada həya biya, ju ki səm nyi ma ji shili, ngə gə shili nga yi, ju shila dzə ngha. ma gə həɗə ɗəfə ngə gə nə nyi, ju ɓangha. Ma ji ɓangnya ɗəfə nga, ma gə na nyi təra, ju təra. Ma gə na nyi anda, ju shili. Ya- ənga, dəhə sərshishi na go gəzə tsəu. Ya əngə ko kətəng, ma gə gəzə kətəng, kətəng o səm ma də təra, ndo ɓəla ki sha shili, ma gə nə nda sərsum go nə nda ɓiti o bəji wi na kəra nda gari ndo səm ndo yi ni. Go pəu nda sə məsəɗagəu o sərsum ngha ndo səma, ndo zənə ngha. Na go bada abar ngə ndə ma i, ana hwi ma huɓə na hili a tə nda, ndo shili həya ngha.